Tɔ, mam zi'an nuurɛ makeup dagi sɛla n ba pakɛ bala gee duneya n tɛɛ la ti la nyaa wa'am la ti ba ita. Bala la a tari suŋeri fii dɛna wuu a ni basɛ ti fu niŋa di ana suŋa. <hesitation> a tuunɛ kankaŋi kɔ'ɔm dɛna la nɛra n kurege wuu a de la pɔgeya'aŋa ŋwana ti a inya zɛkɛ koo ti a niŋa zɛkɛ ti a ka bɔta bala. Fu san iŋɛ makeup la fu wan nyɛ ti fu niŋa me le ana ŋwana pɔi koo fu de la <hesitation> pugepaalega la bii budibepaalega la. Fu san pun bisera makeup ka de sɛla ti pɔgesi ma'a ita gee budaasi mi iti makeup me. Sɛba n it movie duma la ba iti makeup duma mɛ ti la basɛ ti nɛreba san bisera movies la ba bɔta ti ba bisera. Ma ti'isi ti <hesitation> makeup <hesitation> tuunɛ n de se'em bala.